Insoniyat suvda omon qolish uchun yangi yashash usullarini ishlab chiqishi kerak bo‘lardi. Masalan, suv ustida suzuvchi shaharlarda yashash texnologiyasini rivojlantirish yoki suv ostida yangi turar-joylar qurishi zarur bo‘lardi.